Injanal ma' jach otz- o'tzil chen b'u'ul et' kijantik ete waj ichil, mentäkej tan kiwa'lik te kito'on ma' maj ma' ujanal yaab' umak yan jach <noise> yaab' tak'in ti'ij into'on ma' yan tak'in kito'on kijanal jach o'tziloo'.